شوف الذكرى تاع الل- العبة المخيرة تاعي هو التربوله، هاديك لي ت- يا خويا كنا نلوحو بيها نديرو <hesitation> نديرو <hesitation> أمارة هاكا ونلوحوها نديرو، نديرو <hesitation> نديرو قواطا ونلوحوهم، بال- بالتربولة نتعلمو، نتعلمو كيفاش ن- نتربلو، من بعد بشوي بشوي تعلمنا وعدنا نتربلو مليح، عدنا حتى نصايدو بيها حتى الحيوانات نصايدو بها الحمام.